قراءة كتاب جيد لانه انا القراءة عندي افضل بوايد من الأفلام او يعني المسلسلات وهالسوالف لانه انا احب القراءة ودايما يكون عندي وقت حق يعني اقرا صفحات محددة كل يوم من كتب متنوعة